Vahtsõ-Meremaa uma põlinõ kultuur ja kiil um maoori kiil ja kultuur. Ja tuu, miä sääl inglüsekiilne um, tuu ei olõq m- ül- ülepää määnegi asi. Tuu um kolonistõ kiil. Ja nuuq kolonisti võinuq säält hoobis ärq tullaq ja tuu maa vabas jättäq, tagasi andaq maoorõlõ.